المكان اللي ودي أزوره هو آيسلندا. دائما كنت أسمع عن المناظر الطبيعية، إنها مثل الشلالات، والينابيع الحارة، والجبال الجليدية. أحب الأماكن اللي فيها طابع مختلف عن اللي نعرفه، وآيسلندا معروفة بجمالها الطبيعي الفريد. بعد <hesitation> فكرة رؤية الشفق القطبي، هي من الأشياء اللي تحمسني. أعتقد إنها المكان بيكون تجربة لا تنسى.